﻿Neminji nin ɗummina shee mundan yu ɗiiji kan ninya shiɗam no ni peno fukshu munda ɗiani kan shunu muni yu ɗuƙule ta fuk mina go ka yu ɗuƙule ka fuk mina no nar yu ɗuƙle ka immingire munma wargo shelle shabi munu shall ninya yuwan ni yamba ma kakko nnan kapani ni mingi ning peno fuk shi da ɗiani kan wa kumbulli.a ninya nin shinum pennan minji ninya shiɗam no fuk ɗuai ti kupira yamba mar munda no sha na pini ne mingi shanna panno fuk ɗuai ti kupira munu ma kpwango ka mo ni panigo ka shiɗam ptchee da yigo paro ka shiɗam fukku nima ma wargo pitche ni pengego ka shiɗam pitchee ɗai da yu paro ka shiɗam. fukku keelankui yamba munda no fuki ɗuai ni peni.